<hesitation> Ny itazoman'ny récifs coraliens ny zava-mananaina an-dranomasina, <hesitation> akao a ahitany hagnina ananjy a, de afaka mipetraka akao koa izy a, de raha vao ohatra hoe izy le sendra hoe misimisy misy ohatra hoe biby hafa zany magnenjika biby hafa de afaka mivony agnatin'igny akao koa izy.